Ímɛ̀ bà si ìkà ùnà zì huĩ ùnà biànyàmá? Ùɖìnyo tòó. Klekle à nà mi tu sò. Ùni Kàɖi òó so ùni wulu ù nà mi zi ù nà Jò blíí. Ùwanì à nà mi tu si ìyì èle. Kàɖi à tu si ìyì èle ùni ìyì ifloà ɖɛ̀ɛ̀ bɔ̀si ta néle, à nà zo soá ìyì blì blì bɔ̀si ta néle ùnà zì ù nàá nyamà, ùnà zi ù nà Jò. Kàɖi àá mu ni ùù ɖo nàá toflù ànà zì tu si ìyì éle ùna wulu ùni màa bòó so bu bo lèe kà. Kàɖi òó soà ùni zi ɔwɛ mù ni éyilè èé ɖo nàá míà, à nà zi tu sò bubo lèe ù nàá zi ɖɛɛ ù nàá nyamá. Ìɖinè ùtâniɖi ígbɔ kè be wùì àbua. Ìgbɔ ɔwɛ ni ìbī so àyiti éle ùni à nà tù ɔti ti àyiti lɔlɔ ùni à nà tu ìkà lɔ li nɔ́lɔ. Ígbɔ ɔwɛ tu ìkà lɔ lī nɔlɔ ùni ìbì nà zé mià ɖɛ̀ɛ̀ bɔ̀sì ta néèle, ùnà wule màaké ù nà zì si ɖɛ̀ɛ̀